லத்தீன் இசையைப் பற்றி சிந்திக்கும் போது. ​​பெரும்பாலான மக்கள் அதை துடிப்பான தாளங்கள். உணர்ச்சிமிக்க குரல்கள் நடனத்திறன் கலாச்சார பெருமை. கதை சொல்லும் பாடல் வரிகள் மற்றும் மகிழ்ச்சியான. ஆற்றல் உணர்வு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புபடுத்துகிறார்கள். அடிக்கடி உங்கள் உடலை அசைத்து இசையுடன் கொண்டாட. விரும்புகிறார்கள் சல்சா மெரெங்கு மற்றும் ரெக்கேட்டன். போன்ற வகைகள் இந்த உயிரோட்டமான பண்புக்கு. முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்.